Fijide mi burda yidugo kanjum woni ballon bedon wiya dum football malla soccer be turankoore nden fijirde man beldum masin nden himbe dubbe don yidi halla man.